نعم، يمكن للفن يكون عنده تأثير سلبي. بعض الأعمال الفنية ممكن تعزز أفكار سلبية، مثل العنف أو التمييز. زادة، إذا كان الفن يتم استغلاله لأغراض سياسية أو تجارية، ينجم يساهم في نشر الكراهية أو الفوضى، ويؤثر سلباً على القيم.